Marobe le sakafo mety alagna rano de ôhatra regny voankazo regny matetiky ny fontsy, ny letchi o tegna be mpagnano de ny raisin de matety koa ny laoko zao atapy de mahatagna be, regny ôragna de hena regny koa de horita regny koa.